मौसम नियन्त्रण गद्दाकी लेखा मान्सुनले वनाएको प्रविधि कन्जी त ठिकैलै हुन्छ, तर तो खास्सै प्रकृतिका विपरित हो । जसो ऐइ है पैली दुवइमा कृतिम वर्षा गरायो, पुरोइ सहर डुुवाइदियो । गाडी बग्या, कति मान्सु घरवार विहिन भया, तबैकी लेखा मौसम नियन्त्रण गद्दाकी लेखा प्रयोग गद्या जो कृतिम विधि छ, त्यो आफुमा चाही उपयुक्त नाइ हो ।